ممكن أول ما تقوم من النوم على طول ترتب سريرك وتطبق البطانية وتعدل السرير <hesitation> ولو فيه حاجة حواليك عامة مش متنظمة ترتبها أول بأول لأن ده هيخفف <hesitation> من- من حمل الترتيب والتنضيف وممكن لو كلت في طبق أو معلقة انك تغسلها على طول في نفس الوقت.